असा तो दुनिया मे घण तरीका का पेड़ रेवे। फण झण पेडा को नाव मे याद है। वे कुछ अन् तरीका का है। जस्या की आम को पेड़, नारियल को पेड़ चमेली को पेड़, पपीता को पेड़। सेवफल को पेड़, खजुर को पेड़, अमरूद को पेड़, सुपारी को पेड़, चंदन को पेड़, कटेल को पेड़, सागवान को पेड़। इमली को पेड़, केला को पेड़, चिकि को पेड़। मीठी नीम को पेड़ <noise> बाँस को पेड़, साल को पेड़, लीची को पेड़, देवदार को पेड़, ताड़ को पेड़। और भी घणा सारा पेड़।